Tauma naura henidiam, lagu mauri lalonai taunimadia na, manau taunimanima dia, seh badum taunimanima dia, asi hereva muri diba taudia, bona hitolo eanim taunimanima dia. Unu tauninima muridiai, borakam neganai emu mauri na, vaira dinadia na, diari boitaiam. Nega momo, bogakunu dainai heauka heaukam, moale dainai rakakava rak kavam, mauri korikorina asi taitaiam. Toh taunima tata edia mauri laldiai edia kara boitadiam neganai, tauma haidia na seh ereva herevam, seh badum, seh heaim, taunima seha dikadiam muriai seh herevam, unu tauninima edia mauri sibodia enaridiam, bena edia mauri, vaira mauridia na enamo heream. Lau dan nu, taunima naitadiam neganai, edia kara na lau eguai na lasi toh, naura dikam edia, kara, baina mauri laia. Dounu, nagugum, naura dikam, unu kara namodia tata, na abidiam lagu mauri lalonai. <hesitation> ahebogaisi maurina, lalokau maurina, moale maurina, unu mauri tata, naura dikam baina abidia lagu mauri na- lalonai. Da tata nabidia vareaim lagu mauri nalonai ma etubum. Au, huahua bamonai- ah- bamodia nahadodia, bena tata detubum. Doh- doh seh tubudae korikori doh- toh hariari etubum, naura dikam, na vaira dinadei, bae goada huauadia dan bae kara. Bae bada, vao baine goada huauadia dan baine- bae hekara. Bena taunima unu bamona emaurim, community laldiai o, hanua lalodiai, ese hanua mauridia, tanima tata edia mauri dan eha namom. Unu taunima na- nima na- nima na, dirava seh eatodia, ita tauninima ese baita itadia edia kara hendia, ita seh baita, muridia baita raka bena, mauri namodia baita davari. <hesitation> nega momo unu mauri namodia asita mauri laim dainai, <hesitation> mauri dikadia t- tadavarim. Hitolo, ogogami, ranu mase, <hesitation> gaukara lasi, heai heai. Gau dikadia momorea tadavarim badina, Ena eda, karae daidiai. Toh nanoho ma- egu mauriai nanohom, taunima tata na herodiam edia mauri naitadiam, na lalohadaim, daka dainai, edia mauri, na mauri namonai emaurim, badina edia kara dainai. Dainai naura dikam na edia kara, tata na- na kokidiam edia mauriei, sibogu na herodiam, bena muridiai narakam. <hesitation> au huahua tatao da nahadodia, da na- na lalohadaim bona, naurae, dikadikam, vaira, lagandiai, una au na hadodia gaudia, huauadia ma behekaram. Namo imailaina dainai lagu mauri lalonai bona, taunima tata edia mauri lalodiai. Doh- toh dounu na hekwaraim, una au dan ma dia au, huahua, manokana mai hekwaraina, baine hekwarai masem. Tauma idurudia dainai, nau, huauana nahadoa toh, lau sibogu dan ba hekwarai gunam, bona huadia bevaram.